Injé wafoom usolee wo woomé guripo. Guripo bu inja guhoménoor go éno, barut, mémééŋ façon. Barut nujuhé uŋaar basiit, nujuhé uŋaar étubabuño. Béjoow inja uwalang bo, uwalang bo inja ufaak, nuŋa bo unusén, nunuséén bo inja ufaak, ñé kindi nufuntéén bo. Éni ufuntéén injo ufaak bébaaj min guñumé gacokoor bo éno kung jaraam kaan guripo. Ufaak éni uparé bu fucoho guripo gagu, aw bésupéén maal i ja musup, naŋa maal mamu uwuhul do guripo gagu, aw békaan gacibum gaan umiré gagé gacibum éni écoho go injé béfaak. Jambi ukaan gacibum gaan umiré aw bécoho go bat ufaak; ukaan waaf waan umiré aw bécoho wo nufaak. Yo écimé guripo injé go inja icoho mé.